अम्ब्रेला के मुख्य कम्पोनेंट हैं फेरूबले, कैनोपी, वेंटेड कैनोपी, नॉच, रिब्स, स्ट्रेचेस, जॉइनर रनर हैंडल, हैंडल रिंग, शाफ़्ट, टाई रैप, रिस्ट, स्ट्रैप, स्लीव, टॉपिन।